Salamu alaikum To joni dun noddai hala bangare dabbaji dabbaji mardi dabare a basirdi Allah wadani di ayi dai nagge na daya nagge ndanga ga manga nga ɓuri sembe nedd amma Allah horani en nga nagaren nga rima nagaren nangenga kabben nga biren kosam a maga njaren ngaden kosam ngaden ha a nebbam na’I ɓandu maga to tina bauɗe Allah dun wadai Alah horani en sannan nanga ngari tufa kine ngara a fudo a amalanke nda garmawo nda amalake a fudo ta wari konare bi’a kona ta wari tuggere kula watu hakkilo ma tuggere nga baro fudi ngadon nana a wolwa nga andi kullum non kullum non har Allah wada nga nauya sora ngeloba kadibo hanga ma Allah wadani enga hanga ma shura guda en demirai a maga en adai kaya a maga en ngadai shukui a maga a kosom maga sannan dun tachai dun yakka kisel sannan bo ta wadanin nga halle nde ko neɗɗo burayi nga ma nda kin eddo jon ngeloba ta wari Tufuda nga ko sumuɗa nga a yite a jamdi dun sumata dabbaji to dai don wondi a maga kullum to to nga faddete sedai tefowa goddo mo a wonda wara sumamma nga an jomiga aton gefe t be sumi be kimmini ngarda a sauru a huda a burgo ba’a anda ko dun wadi dun fadda nauyam ngeloba wo kaza kaza kaza kaza kadi jni ko nazzi on wadanki yam dum to se nga nana mbeli a berde maga nga don ma ndi ngawi ai fa lallai jomiga anda ko dun wadani nga. To ni’I han nga ma dun shagga Allah wadi dun dabba Allah wadani en gan kuren a maga ngara dimda buhuji ma tati nayi a maga en kirsai nyamen enbirai kosam maga dun huwa dum wadai komi ko andu a sorai ngada garari a shede to sannan se bali jinsi bali kanji ma a sodai jaudiri ma ngara dura a haɓɓi a dura amma jaudiri hayum de shiya hakkilo dudi an gokkowodi hude yamuki ma di wawai ndi hawuma ha ndi ha ndi yewuma karshe ta wadi garaje to a non dum ni nde Allah wadi dun dabbaji dole nda ga dabba nga wi’a hanga dole a fabbitata se wadi leggal a wara a hakkilani to hokkai nga abinci to en kirsai en nyamai en sorai ngaden bukataji men sannan. sɗooun warti a bali majum difu en don kura a majum sannan dun warti a be’i, be’i to youre a dabba wala ko wadi mbewa joni ko dow barwal mbewa to nani hon mota titit nga be’i tata se mota salake ko mashin salake da salo jabata gabba barwal to wari bo sai yurnake fellele to wonnai sai yurnake toyima adon warta nasta fellere wonnere gam andi jemu wonnere dun to non bo kuti hanum ma dun shaggel denoyel wuro a gese ta jo’inigel gel wadante tsaro gel renamma to ngelyi mo yardinaki ngel renamma to ngelyi mo yardinaki ngel wadaite sanarwa ngel wohai to ngel wolibo ammabo bo dole ‘yebta horema dara ko ndu yi’i nduyi ko fottanayi du ko goddo ko goddum to sannan fa se ummoda amb ankaroda won ko ndu yi to non bo dila Ha ‘yun ma to shaggel margel youre dila lawi ko ngeye dila ha nyum ko ɗiyam yarta warta tukko a hnduko t wari mbela saidai fiya biccel mun yaha sibo ngel yasi worta fiya biccel mun der ndiyam wara sibo ngel yasi e to nda fobbi di Allah wadani en hanji ma nda fouru ni nyamai neɗɗo amma neɗɗo dum nde kulni do dow Allah waɗani dum daraja shembiɗɗi neɗɗo sai nanga nga a jog inga a fijira nga wadu kaza nga wada wadun ni’i nga wada nga wada dun um wi’a nga nga wada do nga waɗa ɗum wan du ma waindu to youre ba wan du amm nanga wan du a jogi ndu wada nam kaza wada nam kafar kano wada nam soja yahi yaki ‘yamayi nasaru wada nam dan kasuwa shedemun kimmi ngel waɗamma waɗa nam soja yahi yaki ‘yamayi nasaru ngel wada a limta a ngel wada fu tsabar dun holliti nge no gel watta. Bo Allah waɗi ngel hakkio dow hore ma ngel hangel ni bolle won ngel wolwata e a to nda bole majum ko hulni ba bole a duradata a mudum bo daddai ammase ngi a neddo a jogi mboga wala no nga fotayi a fijira nga a lumo jamare a ndara wadu n nga wadani wau n inga waɗani to amma bauɗe Allah nedd se a waɗaɗɗum hu ‘yum bo ha dum warti sana’amum a ‘yama nyiri a majum non jahe nn ko nanɗi a majum shagge de Allah waɗani en ɗifu Allah wadi di wadani di wadani en daraja dow maji ko andu da a duniya fu neddo buri ko iri ɗume daraja <hesitation> muhimm anci ngam nɗdo warai nanga nyiwa ma nangai nga mandu a nangai mandu ngam nga hulai noga fotifu nga hulai neddo nda no Allah fnni nga to neɗɗo dum Allah wadini dum duɗɗi dow mu dum amma se ngi’a ngara a nangi gon nga faddow ma a jogi nga a wada nga no ngidda to shani forena jomirawa ni woni hanjum.